<noise> Kunenunga naalo nile kufungulia ndani namaa mueduka kukali saabuni yachipande kali na foma naeza pang'anda pamili ngali chifula naanda manzi ndo manzi ngataarishe papo nafungi ndani nokoloafi ndani hayaa nanaena yaafita basi nazi kufula kama kawaida kufula suuza kwaanika mfula kusuuza kwaanika mpaka wamaa kufunyenda <noise> imutandaa yaafita hiyo.